Kua tëtä Belgica jaevi europeo, baetɨ yaesa mbate, jare, kïraïko jaereta jekuañe omomoe jeko reta, oime ko aipo jaereta oesaka ïru tëtärupi, ani okope ñaïyave yaikuata